لو خيروني أن أعيش في مدينه كبيره او صغيره هختار أن انا أعيش في مدينه كبيره عشان اقدر اكتشف المدينه كلها واقدر اروح في ايه مكان انا عايزاه لاكن للمدينه الصغيرة هتحددلي المكان الي انا هروحه الوقت الي انا هرجعه عشان للمدينه هتبقي صغيره. لاكن طول ما المدينه كبيره هتبقي عندي امكانيه اعمل حاجات كتيره اوي